Voro samy voro, mifanehitsehitsy raha reo mifampitsengotsengoky. De lafa ata ataotsika hoe mandeha zany raiky iny, orihin'ny raiky iny baka afara ao avao koa sady maneho rozy mbegny. <noise> Ah lafa rozy amy trano ana amin'ny hazo egny mifampitsengotsengoky matetiky. <noise>